Ман хӯроки шӯрро барои наҳорӣ интихоб мекардам. Масалан, тухм ва нони гарм бештар маро сер мекунад. Он ба ман нерӯ барои тамоми рӯз медиҳад. Ширинӣ метавонад хаста кунад ва иштиҳоро зуд кам кунад. Барои субҳ, ман ғизои муфид ва шӯрро авлотар мешуморам.